Siyindifi fo nkha adi a na agnimen thi ou ana an thinkhé nthi, ou yinté gan khawa rono nokhou bé a na nkhawa sini a na si téye akhana ken bana sirono, bon angana si kéta woga kébé simana bon, fini fili yéyi a raya nguémoundini, <hesitation> yinté ŋa da a na guémoundi a na yokoundi, a na guémoundi, missilmakhoun nkha kiléŋéyi khadi aussi nokhouni hadama remme npété wakhati sou ganari a na kounthi, a ni gomoundi ken keni dina akhayi golé ké nokho, a na kouwa sirono dé. Nke ga founbé bé tou siyindi fo nkéni kouwa sirono.